இருமை - ஒளி மற்றும் இருள், பகல் மற்றும் இரவு, அல்லது நல்லது மற்றும் தீமை போன்ற இரண்டு பக்கங்கள், எதிரெதிர் அல்லது ஜோடிகள். கூட்டாண்மை உறவுகள், குழுப்பணி மற்றும் ஒத்துழைப்பு ஒரு பொதுவான இலக்கை அடைய ஒருவருடன் இணைந்து பணியாற்றுதல். சமநிலை வாழ்க்கை, இயற்கை அல்லது வடிவமைப்பில் இணக்கம் மற்றும் சமச்சீர் தேவை.